<noise> Satria laha atao amin'gny tagna i izany da mokotsy gn' olo manao azy. <noise> Fa i fanaova azy amin'gny machine igny zany mba ahavita maro; da mba azahoa gny fotoa avao koa mba tsy lany fotoa ategna amin'gny fañamboara azy. <noise>